सावन का मुख्य उद्देश्य गंदगी, कीटाणु और तेल को शरीर या कपड़ों या अन्यथा से हटाना है। यह एक सफाई और स्वच्छता का साधन रहता है। जो पानी और साबुन की प्रतिक्रिया से गंदगी को हटाने में मदद करता है। स्वच्छता बनाना रखना: सावन का प्रमुख उद्देश्य कपड़ों की सफाई करना है। यह गंदा पसीना और शरीर पर जमा तैलीय पदार्थ को धोकर शरीर को साफ करता है। और त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। त्वचा की देखभाल: सावन केवल सफाई नहीं करता बल्कि कुछ प्रकार की मुलायमता और स्वास्थ्य रखता है। कुछ साबुन में मॉइश्चराइजिंग तत्व रहते हैं। जो त्वचा को सूखने से बचाता है। यह प्रकार से साबुन का उद्देश्य सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में रहता है। जो शरीर को कपड़े वा अन्य गंदगी: बैक्टेरिया, कीटाणु से मुक्त करता है। साथ ही त्वचा की देखभाल भी करता है।